Na'am miɗo holla ɗo e dow ɓiɓɓe Adamu, wala ko fotani mi Inna am. Ko sabi kanko woni sababu ɗe ngaron duniya oo, haa hannde nde mi ummake mi tawai baba. Huna fuu ko keɓumi e gurna am ure e makko, o tinnake e janngini, o sukki, o hokkiyan tarbiyya latiɗo wata to keɓanmi tarbiya ko ɓuri ko keɓanmi e junngo makko. Fadde am ummake heɓa hakkilo, annana nano e nyamo, ko beɗɗo gorko hani waɗane fu fani mi ndarato ɗo mi liso nyalande nde wawa. Mi wala ko fota ni mi inna am <noise> kank bura niyam fu